ʻO ka makahiki 2016 ʻoia ka makahiki ma mua o koʻu puka ʻana mai ke kula kiʻekiʻe. ʻAʻole nui nā mea aʻu i hana ai ma ia makahiki. Hiki iaʻu ke hoʻomaopopo ua kūʻai ʻia koʻu kaʻa mua ma ia makahiki he Ford kaʻa maʻamau ia a ʻo ka hapa he uila e hoʻoholo ai ke kaʻa. A kūpono ma ke ʻano he kaʻa hou iaʻu kekahi.